Iyaa ame mwene ohandi penduka po nhee yokeengula handi likana shaa ndilikana handii haikufa unona vange ndivatwale kofikola ondinapo nee vamwe natanango handi vatwalwa kofikola poo shandamane okudoropa vange handaalukile vakwao natango otrepa yange oyo shaashi ondina vokomwedi handi vatwala natango keefikola natango poo poheyali nominute omilongo nhatu natango ohandaalukile kolukanda handii kufako natango ovanailonga vange vokomwedi haivadoropa koilonga yavo iyaa eshi ndamana okuvadoropa handaaluka nee handiya nee okulonga haitondokamo ngoo haidingonokamo hadingonokamo iyaa poimwe nominute omilongo nhatu natango haishuna haikatalako uunona ava veefikola haivamane okuva doropa eshi ndamana okuvadoropa natango handaaluka haidingonokamo ngoo eevili mbali nhatu natango efimbo olafika oku katala ovanailonga vange aava vovakulunhu keenele davo doilonga natango eshi ngoo ndamana okuva doropa natango ondiinekela ngoo kutya oimaliwa yange yokushanga natango oili ngoo mutu metata lokuu lokushanga iyaa natango eshingaa ndamana okuvadoropa ame natango haidingonokamo ngoo fiyo opeeheyali neehetatu penya ame andikashanga eshi neendamana nee okushanga iimaliwa yange yefiku iyaa haikendabala nee vali natango okukonga oimaliwa yomahooli omongula eshi etango talipiti natango ohandi dimbuka nee pomulongo woufiku penya opo nee haikafuwapo handiya ngoo nee meumbo haili ngoo nee ouvalelo elao lange olili aapa ohaihange madam ateleka nale ame ohaitameke okulya ohandiikosho haikanangala oo aike omukalo wange wefiku olo ohaitameke po nhee haikanangla pomulongo